<hesitation> ja nakachayó yu'uyo ku este suni va'a nakachayó yu'uyo chi tu kɨvɨ kue'é tu te suni ɨó va taka ja nakachayó yu'uyo suni nu ja ke'eyo staá nakachayó suni nu kikusuyó suni nakachayó numa koó va'a yu'uyo tu tu nu kucha'án yu'uyo.